أول شي نجيب ال <hesitation> الأشياء التقيلة نحطها في الأسفل، زي الأحذية، والكتب، وهيكي مع التالي نجيب الملابس المكوية نحطها فوج، ونجيب الملابس إللي <hesitation> هي تبي ملابس العملية إللي ما هيش مكوية ندورها ونحطها في الجوانب، والأشياء الصغيرة نحطها في- أوفي الجيوب، <hesitation> بحيث إنه تكون مرتبة في جيوب الش- الحقيبة.